"Yen aku, supaya kowe ora dadi wong sing klelep kerja: gawe wates jam kerja lan disiplin mandheg, jadwal istirahat lan wektu karo keluarga, golek hobi sing nyenengake, sinau ngomong ""ora"" lan delegasi tugas, mateni notifikasi sakwise jam kerja. Nek perlu, rembugan karo bos supaya beban ora kebacut. Alon-alon bae, ojo kabeh dipaksa."

Gumantung kahanan. Teknologi ing negara berkembang nduwèni akeh paedah, nambah akses kesehatan, pendidikan, lan pasar. Nanging yen ora diatur, saged marahi rugine, ngenggoni ketimpangan, ngilangke pekerjaan tradisional, masalah privasi lan limbah elektronik. Kuncine adaptasi lokal, pendidikan digital, lan aturan cetha supaya paedah luwih akeh tinimbang rugine.

Aku nganggep AI kuwi alat sing kuat lan migunani. isa nulungi kerja, sinau, lan ngrampungke tugas repititif. Nanging kudu ati-ati ana risiko privasi, bias, lan penyalahgunaan. Sing penting ana aturan lan etika, manungsa tetep pegang kendali supaya AI dadi bantuan, ora ngganti nurani lan tanggung jawab kita.

Ana. Aku isih kelingan ceramah Pak Guru SD sing kandha, Sabar lan tanggung jawab iku dhasar urip, aja nggrundel, nanging tumindak. Wektu semana aku mung mesem, nanging saiki saben krasa kesel aku eling omongane lan nyoba sabar. Piwulang kuwi prasaja nanging mujarab.

Ing pikiranku sing paling njangget yaiku sore mbiyen bareng mbah nang pinggir sawah. Kita lungguh, krungu gemericik banyu lan mbah crita crita lawas karo guyu, angin ndhehem ati. Rasané anget lan prasetya kekeluargaan kuwi isih nempel nganti saiki.

Aku paling seneng nggawe sandhangan tradhisional kaya kebaya lan batik, merga seneng nggarap motif lan sulaman tangan. Nanging aku uga doyan nggawe sandhangan casual—jaket, kaos, lan rok sing nyaman. Kerep nyoba nggabungke unsur modern lan etnik supaya unik. Mugi sandhanganku saged maringi kesenengan lan nyaman kanggo sing nganggo.

Anak kudu sabar lan ngajeni wong tuwa, rungokna critane saben dina, bantu kebutuhan saben dina, pangan, obat, lan resik omah. ajak priksa kesehatan rutin lan urus administrasi, gawe gegayuhan sosial supaya ora sepi, siapake rencana darurat lan dokumentasi, lan yen perlu enggo perawatan profesional. Elinga tansah nunjukna tresna lan pangerten.

Aku ora arep nyebut jeneng presiden sing paling ora tak senengi. Luwih becik tak critakna yen aku ora setuju karo sawetara kebijakan, cara komunikasi sing kadhang kasar, utawa praktik sing ga nguntungke rakyat. Mending kritik marang tindakane lan kebijakan, ora nyerang pribadine.

Aku milih banyu. Sebabe banyu fleksibel, tenang nanging kadang wani lan kuwat; iso ngalir manut dalan, ngresiki, lan nguripi. Kaya aku sing seneng nyetel lan nggoleki ketenangan, nanging siap tumindak yen perlu. Banyu uga gampang nyambung karo liyane, cocok karo pribadiku sing sosial lan adaptif.

Aku paling seneng mriksa rekaman basa Jawa, nèk iso sing nduwèni dialek Solo, Yogyakarta. Kenapa? Soale intonasi lan ungkapan tradhisionalé unik, gawe ngerti konteks budaya lan makna jero. Uga seneng rekaman basa manca Inggris, Spanyol sing audio resik, kanggo nglatih transkripsi lan terjemahan.

Kaya iki: priksa ramalan cuaca lan kondisi jalur; nilai tingkat angel rute lan pengalamanmu; pastèkaké fisik lan latihan; siapaké peralatan safety, helm, tali, peta, kompas, PLB; rencanakake wektu daylight lan titik balik; waspada marang longsor lan banjir; omong karo kanca, tetep komunikasi; gawe rencana darurat lan cek rute alternatip; aja maksa yen kahanan ora aman.

Paling apik kulo wektu ngelencer bareng kanca-kanca menyang Gunung Lawu. Malem camping, ambune cemara, esuk ndeleng srengenge muni saka pucuk. Rasané lega, guyub, ketemu warga lokal sing ramah, mangan sega liwet bareng. Sing ngelingaké kuwi obrolan nganti wayah wengi lan rasa bebas sing ora iso dilalekaké.

Tumindak marang wong tuwa kuwi nganggo ngajeni: gunakake krama alus utawa basa sopan, yen wis akrab ngoko sing alus uga oke. Salam dhisik, paringa panggon lungguhe, tulung nalika perlu, sabar ngrungokake critane, aja interrupt utawa ngremehke, ucapake matur nuwun lan nyuwun pangapunten yen keliru. Tansah nuduhake rasa tresna lan tata krama.

Kula seneng merek Honda, soale awet lan gampang diservis. Nanging kula uga kepincut Yamaha nek pengin sing luwih sporty.

Inggih, aku asring nggunakaké gitar lan suling cilik. Gitar kanggo nyanyi-nyanyi, suling kanggo nambah swasana rilaks. Durung jago banget, nanging seneng latihan pas wektu luang bareng kanca. Kowe piyé, isa main alat musik?

Isa. Favoritku yaiku surfing ing pantai Gunung Kidul. Esuk-esuk aku nguber ombak, angin seger nggawe atiku tentrem. Kaping pisan iso ngadeg ing papan, adrenalin ngebut nanging seneng banget. Sawise selancar, padha ngombe jamu lan guyon bareng kanca—raosé prasaja nanging manis. Saben lunga bali, ati tansah kebak memori.

Keluarga aku seneng mangan bareng, nonton wayang utawa film, lelungan cilik, lan nglumpuk saben Minggu. Uga padha remen masak bebarengan, ngobrol rame-rame, lan ngopeni taman cilik ing omah. Sing paling utama: padha ngajeni lan nulungi siji lan sijine.

Aku luwih cocog karo Lebaran utawa Idul Fitri. Seneng kumpul karo keluarga, silaturahmi, mangan kue tradhisional, lan suasana adem bareng sedulur. Uga seneng tradhisi nyuwun pangapunten lan nuduhake kabungahan bebarengan.

Teknologi nduwe akeh untunge, gawe urip luwih gampang, komunikasi cepet, lan akses informasi tanpa wates. Nanging ana risikone uga. privasi isa kebuka, kecanduan, keamanan data, lan kesenjangan digital. Saranku, gunakna kanthi wicaksana, atur wates, sinau soal privasi keamanan, lan eling pangaruh sosial supaya ora mung keuntungan nanging uga resiko isa dikendhalekake.

Yen aku dadi wong, bombongan paling apik sing bakal tak regani yaiku wektu lan perhatian saka kanca utawa sedulur nalika lagi susah. Kado sederhana kaya surat tangan utawa mangan bareng kadhang luwih nglaras ati tinimbang barang rega larang.

Miturut aku, ora ana basa sing paling apik. Gumantung tujuan lan kahanan. Yen arep komunikasi internasional utawa kerja, Inggris migunani; yen arep ngreksa budaya lan sambung rasa, basa Jawa utawa basa daerah liyané luwih istimewa. Sing penting, gunakake basa sing nggawe sambungan lan dimangerteni wong liya. Panjenengan piye?

Ya, aku kerep olahraga, seminggu biasane ping pindho. Biasane se mlayu isuk. Yen awak pas kesel, aku mung mlaku-mlaku wae karo anak-anak. Rasané awak luwih seger lan turu luwih angler.

Saiki jam wolu luwih seket limo menit.

Aku tau nandur jagung lan jahe pas aku cilik biyen. Bapak duwe tegalan, pas prei sekolah aku dijak bapak nang tegal. Pas wayahe panen, tibake jahe ne cilik-cilik, koyoke bapak ora duwe bakat dadi petani, saiki tegalane wis didol gawe mbiayai aku sekolah.

Aku seneng crita Roro Jonggrang. Legenda iki nggabungaké tresna, tragedi, lan asal-usul Candi Prambanan. Aku seneng suasana gaibé lan lakoné sing nglarani ati, nanging uga ngandhut piwulang babagan rasa tresna, kaadilan, lan budi pekerti.

Umume wong ing kampungku pindah merga golek kerja utawa kuliah. Ana uga sing merga nikah karo pasangan ing panggon liya, utawa kepingin urip luwih apik lan fasilitas kesehatan pendidikan sing luwih apik.

Aku ya cukup kerep, kira-kira 3–4 kaping saben minggu. Biasane mlayu lan badminton. Yen sibuk mung mlaku-mlaku bae.

Wah, yo ora keitung kutho sing tau tak parani. Sing paling nyenengake ya kuthoku dewe, Malang. Malang iku kuthone Suwantai, wong-wonge ramah, sing lanang ngganteng-ngganteng, sing wedok yo ayu-ayu.

Ya, komunitasku isih kerep ngelakoni tari lan musik tradisional. Biasane ana gamelan, kethoprak, jaranan utawa kuda lumping pas upacara desa, manten, utawa slametan. Wong tuwa lan seniman lokal remen mulang bocah-bocah supaya tradisi tetep lestari. Kahanane anget lan guyub.

Rencanaku dino iki kiro-kiro ngene, isuk sampe sore nang kantor marekno kerjoan, sore metu golek takjil, lek sempet yo olahraga mlayu sethithik, bengi santai dolen karo anak-anakku.

Ya, aku seneng kerja. Krasa puas nek isa marekno kerjoan lan migunani marang liyane. Kadhang yo kesel, mula butuh ngaso sithik, nanging umume gaweyan maringi semangat lan kesempatan sinau luwih akeh.

Siji wae, tansah nresnani lan nulungi wong-wong sing dak tresnani, keluarga, kanca, lan wong sing butuh. Aku pengin uripku tetep ana tegese, ora mung mikir aku dewe, nanging tetep ngemong lan maringi tulung nalika bisa.

Ngormati lan sabar. Gunakake krama alus yen pas, ngrungokna critane tanpa nyela. Ditulungi nalika perlu, angkat barang, ngeterake menyang dokter. Ucapna matur nuwun lan takon kabare kanthi alus. Sinau saka pengalamane, aja ngremehake. Tampilna perhatian ora mung nalika perlu. kanthi konsisten nuduhake rasa tresna lan baktine.

Aku paling seneng pop, nanging kadhangkala ya ngrungokake rock lawas, lan akustik. Aku ya remen ngrungokno campursari. Tergantung swasana ae se.

Biasane aku santai kuwi kanthi mlaku-mlaku sore utawa ngrungokke musik sing adem. Kadhang uga maca buku tipis-tipis ben pikiran ora mumet. Yen lagi kesel banget, aku nyoba ngendhaleni napas, tarik ambegan jero alon-alon. Ngobrol karo kanca cedhak uga migunani, rasane luwih lega. Sing penting, ora kesusu lan gelem menehi wektu kanggo awak dhewe, nggih ben tetep waras lan tentrem.